Gny vilin-tragno aminay atiky zao, laha ohatsy ka villa basy, mahazaka agny amin'ny un milliard agny, laha villa etage regny mahazaka un milliard mahery, ohatsy hoe un milliard cinqy agny ho agny.